اه الثقة تكون يعني في النفس او في الاخرين يعني اننا نثق بالشخص او او اننا نثق يعني نثق بنفسي ونثق بالاخرين لكن الايمان حاجة يعني اعمق ومرتبطة يعني بالمبادئ والقيم فلهذا عكس الايمان اعمق والثقة هي يعني ايه اننا نثق بالاخرين لكن الايمان هي بالمبادئ- بالمبادئ